Igboogh gha we pho ku ro wa ghan no ogina abidi bin oleh, osighe ikoki pho oghelan kue ri obooh ikpoki pho llo onwagh wea a <hesitation> nigeria adighi egboogh eeleh kuiduo pho a nigeria adighi bo egboogh eelah pho ighoog bidi ku pham, ro poghoom ghan bu bam awe pho buban awea pho ro mie na ni iboom, a government okpe idighi nom araar pho abidi ophoogh ghani bunun awea obooh awea pho̱ odighi yea abidi iduoho sien pho obeen mo yita omoogh opogh a loor ku ro pogha looṟ pho̱ abuni in a wea nin ko ro liom opho gha loor pho ro lion, oye pho odi doal iminimiin enaan lingo iyoor oduom ologhi odi a difhi ni lpe pho na rawa no lgey pho a na erool li sien a de pho esia dien pho a zisos